සාර්ථකත්වය සඳහා වාසනාවේ කාර්යභාරය <hesitation> කොච්චර <hesitation> උත්සාහ කළත් සමහර අවස්ථාවලදී <hesitation> මිනිස්සුන්ට දේවල් නොලැබී යන අවස්ථා තියෙනවා. <hesitation> මහන්සි වෙන මිනිස්සු <hesitation> සාර්ථක <hesitation> වෙනවා. හැබැයි <hesitation> සමහර අවස්ථාවලදී කොච්චර මහන්සි වුණත් <hesitation> මිනිස්සුන්ට සාර්ථකත්වය ළඟා කරගන්ට බැරි වෙනවා. සාර්ථකත්වය කියන්නේ <hesitation> එක එක මනුස්සයාට සාපේක්ෂව <hesitation> තමන්ගේ <hesitation> දේවල් දකින විදිය <hesitation> නමුත් <hesitation> මිනිස්සු කොච්චර <hesitation> මහන්සි වෙලා වැඩ කරත් <hesitation> යම්කිසි <hesitation> වාසනා ගුණයක් තියෙන්නත් ඕනි කියල <hesitation> මිනිස්සුන්ගෙ අදහසක් තියෙනවා. ඉතින් වාසනාව කියල කියන්නෙ <hesitation> තමන් හිතන් නැති වෙලාවක <hesitation> හිතන් නැති විදිහට <hesitation> තමන්ට <hesitation> තමන්ගේ අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගන්න අවශ්‍ය වටපිටාව <hesitation> සැකසෙන එක කියල කියන්නත් පුලුවන්. ඉතින් <hesitation> කොහොම වෙතත් <hesitation> උනන්දුවෙන් වැඩ කරන මිනිස්සුන්ට <hesitation> සමහර අවස්ථාවලදී එපා වෙන තරමට <hesitation> මම කොච්චර මහන්සි වෙලා මට මේක හරියන්නේ නෑනේ මම මෙච්චර උනන්දුවෙන් වැඩ කරල මට මේක හරියන්නේ නෑනේ <hesitation> වගේ අදහස් එන්න පුළුවන්. මොකද <hesitation> අන්න එතැනදී අපිට හිතන්න පුළුවන් <hesitation> මේ සාර්ථකත්වය කියන කාරණාවට <hesitation> වාසනාවේ යම්කිසි බලපෑමක් තියෙනව කියලා.